kavetsi weɖeka, ameve, woetsɔ̃, wenɛ, weatɔ̃, weadĩ, weaãdre, weenyi, weashiɖekɛ, ezu katsigbã, gbãvɔ̃ɖeke, gbãvɔve. ametɔ̃, aménɛ, amatɔ̃, amaadrɛ, amenyi, amashiɖekɛ, azu kave, kavetsi ɖeka, kavetsi ve kavetsi tɔ̃, kavetsi nɛ, kavetsi atɔ̃, kavetsi aãdrɛ, kavetsi nyi, kavetsi ashiɖekɛ, kavetsi wó, kavetsi weɖeka, kavetsi weve, kavetsi wetɔ̃, kavetsi wenɛ, kavetsi woatɔ̃, kavetsi weadĩ, kavetsi weãdre, kavetsi wenyi, ezu kave takpo.